A ié 'd persun-e ch'a pensu ch'a sìu tüti agresìu ënvece al e ü-üna coza ch'al e propi pa vèra <noise>